Raha ôhatra moa za zany nikômandy lasopy legioma tamin'ny ino izy ty tany raiky nihinanako kanefa ndraiky ino izy ty lasopy laoko ndraiky na- nandrosony taminakahy teo de mivôlagna aminazy malôha za: azafady madamo ai o fô diso raha namianà za to ai tsy tô raha nikômandiko teo.